پیشوګانې مینه کله چې ښيي ځان درغورځوي، سر درکاږي، یا ستا پر بدن ځان ملچوي. که تا ته ورو ورو سترګې پټې کړي، دا د باور نښه ده. هغې کله ناکله ستا پر زنګون ویده شي، یا له یا له تا وروسته راځي. دا ټولې نښې ښيي چې پیشو تا پېژني او درسره مینه لري.